Kechirimlilik bizni hayotimizda judayam katta rol o'ynadi-o'ynaydi. Chunki bizni xafa qilgan insonni biz ham kechirmasdan yuraversak, bu bizni <hesitation> ko'nglimizni bora-bora tubdan qorayishga ya'ni <hesitation> salbiy ta'sirlarga, salbiy fikrlarga to'lib ketishga va bizga <hesitation> qaysidir ma'noda og'riq berishga undaydi. Shuning uchun doim kechirimli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shunda o'zlarimiz ham o'zimizni baxtli his qilamiz.